وأنا طفلة كنت دايماً أداوم ع المدرسة وكنت أحبها وكان عندنا في البيت ممنوع الغياب بأي شكل من الأشكال يعني، حتى وأنا مريظة وتعبانة مرة كان دايماً أبوية يقولي لا لازم تروحي وما تفوتي أي دروس ليكي وزي كذا، ففي يوم صراحةً ما كان ليا يعني مزاج إني أروح المدرسة <hesitation> فتظاهرت إني كذا مرة مريضة وماني قادرة أقوم ومسخنة، <hesitation> يعني وقتها صراحةً ما روحت المدرسة وما ندمت إني سويت ذا الشي.